أكثر حاجة رومانسية شفتها هو واحد مسافر من بلاد لبلاد على خاطروا حب واحدة ورغم أنهم مختلفين في برشا حاجات اما صحة على جالها وهي بقت مستنياته وعاشوا مع بعض ورغم أن عيلاتهم مش اللى راح يصير أما هما نجموا يقنعوهم بالحب بتاعهم وتوا عرسوا وعندهم صغيرات مع بعضهم ربي يحميهم تعجبنى عالآخر الحكاية